Lɔ̀ndɔ́. Fɛ́la. Sakpa. Naani. Soolu. Soŋlɔndɔ́. Soŋfɛ́la. Soŋsakpaa. Sɔŋ naanì. Taŋ. Taŋ lɔndɔ́. Taŋ fɛ́la. Taŋ sakpaa. Taŋ naani. Taŋ soolu. Taŋ sɔŋlɔndɔ́. Taŋ sɔŋ fɛ́la. Taŋ sɔŋ sakpaa